Kuxe a thikunda nk'e nch'e gushe xanch'i nch'eba kuxena a na thi k'uana ru tsjegu bana taxi tsje taxin bani xin kee nduye kje ba na xran xrange xrurue chuba xran kee runge chuba ke t'ue t'ue e bana ya nchi nch'e ba ntha tu yena juni xi nch'i kunxi nchana ja thatunkji jan ya nch'e guxe baya guche uche chriba jna na a na thik'uan nk'e nch'e ke kuxeya tathakje xra xrauan na ja kuxe nyana ya nchi ya nchi tun'ue ba u ya nchi runga xi runga xiba ke ts'ueo ke gana e guxena ya nchi xrue chugua tik'uan jan.